Amy Malagasy zen̈y kamisy fan̈omboan'andra taloha zen̈y. Kô fa manisa andra zen̈y kômansy amy la- kamisy izy io de karàha zen̈y zen̈y.